Cuando gueno ru kiau nkuenkan cuando nau atu gualiy nau guañkiy nduk gua ki liyet kiyet nduk atudat asta asta nduk gua nip lakijidat gua takji kuajadat bi gua tebat kuent gua ljenbat gampiu o kun ljiau skatis que chiñi que es la <noise> de vara que <noise> lejep ru mbe skutis ma tep kumu kuent kuent kjuauts xiiuy ñjie ni tsjep kjuajauts y entonces ru te kuent ru kuent nau atu nau jui nau ama lamajaun kuent nep ntijip ramjiit o tep akiung y bu ki kamiup tep komo corona o skane bu mjadp ki kiung como gueno te como es como un angelito ru mje te mjau entonces bi ya biu ki caja cajun bi ma nae ki danua te lo visten todo kuent de danua porque u gua nip lame xichup te tep todo ru nau ya mas nti to mos siendo gua nip matijit u mas gua gadeudat u mjiudat kuent ya. Tebat kuent asta ru trece trece rañkijip cuando gueno njuande kiaun kiua taseban ya ma ntate kuent ki mjiudat pero ru xkaring ñjie ndu tsjebat adolecencia asta alli tu entonces bibiu tep tate cuando cuando tudat bi gua tep ljiau a o asi tsjasp asi mu con mbii skatis kjuajauts y ya cuando kidat bi ya me bi porque ya mje xichubat ya ya nip tju ni nau ptep ljiau asi si nau lame tamen pus bi ya kuent tat nau ne gasas pues chiñi laidat baledat kuent gasasat nau lame tamen si nau nip lame tamen pus asi asi mu lama gataung igual kuando ya ma laung gueno nduk lue jut kaneu kampu kuando ya tu pus tep asi kumu asi kumu nlius kun kante kaneng y ya ke ljul lip jiaung si es nda nti atu tedat te casi dos metros kajuayp kaneu. Si nau liy pus nomas te nda metro kun nda kañkiep bijiy u ljulndu kuent liyet ntonces ru ya con nau tu kuent nti ru te maljul kjuap kiung te ya lang te kuent lang kuent kun gikiung biu lang biu para ke iu lankijits lama kantau npay y iu juay ganjual pero siempre tedat kuandu ru ki liyet kiyet ndu kun tudat nip juay lañjiualat kantau npay porque porque ya vez que ki liyet kiyet iu amadat nkie ñjiuejebat nju iu lai kiung ama bale kiung kua nma ljiil kuanma ljiil kuanma ljiil y nip juay lañjiualat y ru ñkiuyet ndu amadat juy kuent unde amadat ya tudat ru ya te bijiy taax kun biu gikiung kun biu xkii kuent y kun te y kun nau tu tep pan nep bakiy stikiuang <hesitation> y ya tonces ya ama laung y. Ru ya tu ru tsama ru te ru ru lo que es kuent ru novena lejep biu kada dateo kada dateo te kuent nda rosario ru meje ru te ru kada dateo ast me npia ru nueve ganu y ru nueve ganu ndu kue tep kuent kalus donde gaju tep biu ki ru te de ki tse liip tse te kalus y liip ru danas baes cada kampayp asi mu te kalus lo que es tse y ru tse ndu ya bijiy ya ru nueve dias bijiy ya kjuiy lii nda ki kajun y ru y bijiy ya kue ma tjay biu kakiaunt donde u gaju bijiy ya ma tjaap todo lo que nduk tep liip desde kuent biu kantap ganu asta nueve ganu todo tep chjijiñ te cada guaxñiu asi mu kada nau kuen meju pik laui sijiñ si guaxñiu stampay dateo pus guaxñiu ljup nda ki kapiey nda ki galleta asi guaxñiu stampay ya staljup nda ki lonche o ki gorditas te. Y dateo igual todo ru mjanch lo que es nueve dias ru njuy ma tjay lo que es la novena y ma tep la novena bijiy ya ma tjay todo lo dalip todo lo que es nueve dias y biu kuando te lju la comida tiñ nda kantel y esas kuent ki rayitas, esas rayitas son tres rayitas, bijiy ya tep lo que es el diario otro dia otros tres rayitas asi te y entonces ast lame npa ru nueve dias ru ndu nda ki vele tep ndu ya nip es kun veladora ni ya es con vela ndujuy tep cada beep kun tjung biu ki raya bijiy ya pung y ya ast dateo bijiy ya kue statiñ asi kuando nep lip kuando es novenario y tep rosario ru ya stakjujits biu kalus tep ru kjuijits ru ya te ya champialat ya te lo que es ya nduk ya entre ndu ya lejep que ya son compadres ru gariuyet kjuijits kalus pero nip damiut asi kuajau lañkiaudat ndu kuent biu kampiayp lo que es lames kara kapje amayet asi donde te biu kalus. Entonces alli ya ya lañkiaudat kampiayp biu lames. <noise>